Kan khayyaroni fi alga nadum bigdar biʼish hayata chatta bale niʼas akher walla biʼish hayata chat bale akil hadi akher da, bakhtar baʼish hayati chat ba le akil finshan bagdar shuqul na gas minni min hayati bagdar gide banjamma min amshi a fattish le yi akil walla gal bazʼal ana jiʼan ma ligit akal batar ni min khidime da chat balga ban jamma minna wala gal ba fattish le yi mal ba shiri beya.